Nia kan til e inhen kan taksa hea efek yue emem ta hei kan tran len tsauna kan taksa e na mamo hei vitamin te, nutrient sangsang min provide tu hea enita. Tsuan tsu nga tsun e nge <hesitation> e taksa e na niti na amamo kan tsak na min petu hea nga balancedite hea apoy moda en tiwna hei thei ang chite. <hesitation> Tsu e thei thei tsuan e nge <hesitation> vegetable tsu me sangsang biktakin hei nalampang tsi leafy vegetable te tsuan fiber nga deo deo ang tsi hea vitamin mang te e oats te hea tsa ta e kan taksa hea en hea efek yuene tsa over ta tsuan protein nga nga tepoy hea sang te hea en kan taksa e kan taksa hea na mamo. Zia niti kan taksa e rina tranga enge maza percentage e enge kan taksa <hesitation> angay ta tsu ayane kakan kan physical te kan mental well being atam te hea na tsa ta kan shise tsuan. Kan taksa shise tsuan enge kan ngay tunate shise la hei hei kan taksa shise tsuan tsu lampang hea apoy moda ne.